والله ترانى ما أبى أكون فنانة كوميدية ولا راقصة مشهورة، لما هو لأنه مانى جيدة أصلاً لا بالكوميديا ولا بالتمثيل ولا بالفن عموماً، <hesitation> لكن أفضل أكون رزينة بتعاملى شوى، مو شوى كثير رزينة وهادية، فما أعتقد أن هاى الأماكن ختصة بيا ابداً مو لألى.